Ngaye mwene ngaashi metetekelo onda tumbula kutya omuteleki, otshowo niinaku gwanithwa yandje yomotshiwike oku teleka, ka kele ngaa ne peempito dhimwe otwaadha ngaa te longopo iinaku gwanithwa yimwe yili po, ngaashi nanditye okuza omaandaha sigo etitano, ohandi penduka ngaano ongula, pohamano andi longekidhile yakwetu otshuumbululwa tshongula, opo yo nayo shi taahi kiilonga, kiina kugwanithwa yawo yongula, opo ngaa yahe ya pama pomapunda, yo yakale yena eenkondo dhoku longa iilonga yawo yesiku, otshowo, konima shampa nda mana oku longekidha otshuumbululwa, ohandi longekidha ne, oha ndiilokedhina ne opo ndika longekidhe omusha, iyaa, shampa ne ndamana okulongekidha iikulya yaanegumbo yomusha, thimbo limwe andi adhika ngaa ndamana nande olo pemulongo nahimwe mpeya, nenge opomulongo, ngaye andi tege yakwetu opo twee tulile pamwe, olundji sha twamana okulya, otuna ethimbo lyoku vululukwa po Ohatu vululukwa ngaa okuza pohimwe mpeya po pombali keshe gumwe ota tshuna kiilonga ye, komatango hwiya natango otsho ngaa tshikwawo, ohandi ka longekidha iikulya yuulalelo, shama nda mana okulongekidha iikulya yuulalelo, otuna owili hokulya, olundji ohatu li pohamano hoko matango, konima nee shampa twamana okulya, ohatu ningi egalikano lyo konguloshi, nokonima shampa twa galikana ohatu ka lala, ngaye mwene omuntu gumwe ndoole okuha kongeleka, nomotshiwike otunamo omasiku gamwe hatu kala tuna ongeleka komatango, shampa ne ndamana oku longekidha iikulya yokomatango ande okuli, otohi ngaa wukiilongekidhile opo wuhe kongeleka, shampa twazi kongeleka se atuka lila pamwe, omanga mo weekend omanga molyomakaya nosoondaha, olundji ohandi longekidha ngaa otshuumbululwa tshongula ngaashi tshito, shampa ne ndamana oku longekidha otshuumbululwa ngaashi tshito. Nge opena tsha tatshi opalekwa pamwe andika opaleka ngaa kutya omegumbo, omokombitha nenge opena iikutu tayi koshwa nenge opena iikutu tayi kangulwa, andi tala ngaa kutya openi pwa pumbwa ekwatho ngaye andika kwathela mpa tashi pumbiwa, nomo soondaha uunene. alushe ohatuhi oha ndihi kongeleka, shampa ne ndazi kongeleka, olundji ohandi ka longekidha iikulya yoku liwa omusha konima ndaza kongeleka, nongeenge twazi ndazi kongeleka <hesitation> andika longekidha kutya nena andi teleke tshee, ndi telekele aanegumbo pamwe nangaye, no ngeenge ngaashi tshikwawo alushe konima hokulya omusha, keshe gumwe otaka vululukwapo ngaa ne nenge pamwe okwaala aka ta lelepo, nenge pamwe okuna po nande okuume ke eyapo taya uhala po ngaano, olundji otsho ngaa hatshi kala nga, mo nee motshiwike kandinamo lela iinku gwanithwa oyindji yindji uunene, otsho ike ngaa ambala nga.